באלניסבה למוסיקה לי כאתע’ג’בני היא אלמוסיקה דיאל טריקי ב’חאל בומאדן, ו פלוואקיטה דיאל שבאב דיאלי כאן כיתע’ג’בני האלברו ו בלאק ניטה אלאגאני אלסאח’בה, הד’יק אלשעה, סעות כיקום ענדו אלג’הד בש יסמעלה.